Araka ny fiheverako azy tokony tafiditry agnatin'ny karazam-borogno pinguoin satria vorogno tsy voatery le afaka magnembagna regny fogna fa karaha antsika aty mitarimy voron-drano, regny tsy magnemba fa <hesitation> mandeha an-tany na- na- <hesitation> de mandeha an-drano koa, pingouin zao afaky mandeha an-drano, sady afaka mandeha amy tany koa karaha ganagana regny, izy raha amy tany mangatsiaka fogna.